نقلو يحاول يرقد بكري باش ياخو قسط كافي من النوم، و يحط المنبه بعيد عليه باش يضطر يقوم من فراشو، ينجم زادا يعمل <hesitation> روتين صباحي بسيط كيف يشرب قهوه ولا يعمل شوية رياضه هكه يسهال عليه باش يفيق، يولي عندو روتين يفيق بكري.